Ihó kingui ndando kinguiti, tiyo kingui kidadiki dadikiti iinti, te ihó kingue kanitanti ha na iná ihó, kuichi kuchi deenti ihó la iná vichí deenti, te nguilo, iinchi kuinoxhi te ihó nguilo xanguixhi deenti te kunadaxhi kutula iná, ko ihó inkaxhi tedadikixhi xhidixi ha nguili nando xhinxi, nguili xhitun xhinxi ña nrinida xhikiná ña nrinidaxhi kaninta.